Jadi na lain <hesitation> i bagas na mangolu ibagasan aek selain ikan adong do beberapa hewan na lain salah sada ntong ima biawok, biawok on pe na jopan roa na tinggal i aek on pala ngantong <hesitation> aha bo <hesitation> oni, <hesitation> labi ha labima terutama jadi labi on, na jop an roa na tinggal i bustak bustak apalagi aek na donok saba anggo aek on donok saba labi sajo mei marnidaan manombo i jadi ompak menek menek iba kan najopan tong roa niba maridi di i aek i jadi, unjung ma pas na inan pas lagi maridi di aek on adong ma isi songon bustak bustak jadi, pas maridi adong dongan ku <laughs> na di sargut ni labi tangan nai jadi isargut labi pala mandok pandokon ni alak na jolo pala labion pala i sargutna tangan niba, inda bakal i palua i pala nga ro potir sanga ronggur, jadi idokon kalai soni i sargut labi on mantong donganku rupana ngana soni na manyargut mia labion ngana mancit ningia sargutan nai ba cumankan amben na caritoon ni alak i sajo bahwasana pala umpamana i sargut labi ho ngabisa mela ningia na selain labi muse adong muse dopei i aha oni anak ni siri siri. Jadi anak ni siri-sirion bontukna tar aneh don songon, songon siapaor tapi inda siapor tapi tinggal di aek tai mandoit don anak ni siri sirion on jadi pala umpama na i aek iba i bondar bondar i topi ni bondar i manombo iambang aha ningia mancit rupana i sargut anak ni siri siri on do bontukna songonjia do siapor na menek na maha na <hesitation> biaso i duhut duhut i jadi biasona si anak ni siri siri on nida dei songon na so marbahaya te pala i sargutna marbosar juo dei tangan niba i oni adong muse hewan na lain tong na di bagasan ni aek ima udang, na udang on kan masukna ntong ngana ikan on jadi udang on masukna serangga serangga aek don jadi modelna serangga na di tinggal di bagasan ni aek na udang on pe na jolo ompak menek menek i ba pala mandurung i aek an mandurung ma misalna mulak sikola ningia najopan roa niba dapot udang i unjung ma sutau, suatu saat suatu ketika najolo ompak es de jadi mandurung mantong i aek an kan donok saba saba i mandurung dapot mantong ikan kan dapot ma ikan dapot udang nah. Kan ntong ompak menek iba na ngana unjung nida iba bahwasana adong don tong rupa udang i aek godangkan i air tawar na binoto ntong udang i laut mei kan na udang on dapot ma lumayan gok abis i ntong penasaran ma dongan dongan on abis mulak ngon ahai mulak ngon aek godang i mar-mardakan dakan ma mar masak masak i pam i panaet ma api dung i panaet api i cubo ma i goreng udang on pake miyak betulan dungi rupana, rasana sarupo juo dot udang laut cuman memang um asin udang laut soni mia bedana dot udang biaso.